Ghani muna khin diyuna ba ghi ndaka gyici tivi ta ngulsuni wuti ghiu khin yani bu ghi ndaka buga ɗi ƙhiman mu gyca ta tivi, gha gyiciya, ghan de ba ghi ʒhaya ti ti ƙhiwai, ba a biyi chuwa ghi ndaka giriya ghu ndaka ɗa to khi tana na a can ba rumut gyici khin cani wa gyici khin cani, ghani wu laji wu ndaka Umma ampanin khin vidio can gwan ta khin remut nasi khin ghi wuka ʒhisi ɗin yani bu niyya ɗi ɗi D.V.D ɗi ba a ndaka varau ta khiya ngulau ghani ga babu ghani hyi yani bu ya PuC’usi ƙwafa D.S.T.V ba wu ummiya wu ndaka kunniya wa ɗa to na ghi kebil nasi na remut nasi ghi wu ndaka umma wa hala tashi wi wu layi wa ngulau ghi wu ndaka umma be’e. <noise>